ଅଲୁଵା ମେରେ ଅଂଦେଵା ପ୍ରାଣାଲୀ ହୈ ଉଠୀ, ଅଲୁଵା କୋ ପ୍ରତ୍ତମେ ଭଲୋ ଭାବର ଆଗେ ଧୂଆ ହୁଏ। ତାପରେ ତାକୋ ଚୋପା ଛଡେଗୀ, ତାକୋ ସାଇଚ କରେଗୀ, କାଟା ହାବଓ, କାଟେଗୀ। ତାକୋ ତାପରେ ଗୋଟେ ସ୍ଟେରୋଲେଜିକ ରଖାବଓ, ଆଉତରେ ଧୋଯେବା ନାଈ, କାଈ।